nangakerai e omai <noise> uruain diki diran nimpaiero tera mm tanda tatai, tatai moa. Aisi ra nangake naisi raisi tan, omainim nangake naisi aisi nangake naisi raisi ai manin tauara omaini sugun daoit, abugia omoto borit era motopoin nopam apum matau purian ena akai muritan ne tamurukoin ni maran. Nanga puo oira o'oit ap nokon non mera wan dake dake a nanga oit era puro, amai ouam purai avere tan, okan ne mm avere makasina omait puman tan aka diki noit, akain nanga aru apere makasi nam ereram maroam mani oire. Abuti aon avere aonde apan dake dake pam, matau a dekeun awau arauari waueren e puran, avere paroit tan eran oi toknabererung taup pan epip panang. Na omain de supai supunda morop adapenandan omain dai supan dai tutu tanda nenam paupuin danai nai ainim paurio oit tan maisi taurem pep tan. Nangaken akain mara kon nangai tan nimparaiet maski nien dan paun ouo mait opep nanga kai akai maram ko oinit nim parait. Nangakena aisim bera, aisian kokon akai iruma iruma ram bitau onain baiet, ausipam tauara oro boim davit tan. Apan aisap parait ne avere nangat pandan ane avere akadiki baim tanoit. Nanga kain ai maiot dake dake punda moiroit na avere apaup man oit ne mana dake dake na parai eram avat puraio nabai nam maruwa mariore, manan ainemin dan waram paup pura narua aveu na aveu pan ostan nika nanga dake pan roit e. Akain nanga puruma puroi na meuroi amaruana ostan paniau imuna nai osa mani no dake dake ap. Nain doseram mate kain e, paruo rorom ras bate borit borit tan nanga duduaingim ongona, evat ne oko diki eram mara. Oke, eram tatai nanga kain manin aka dake paramurdet, oit o pan deu man niako sinapan okat. Niakot amain ama nimpaim apan okain tambu ne, misin tan misin amai nama a maten nimputei mata, maneo wan, manan. Niakot pep nanga puap era pan oro omain ia roit, oin niakot nanga oirat nanga, nia matepun nou tamoko kompen ne mana ainemin, ainim pep tan usaet pauari avaerain an anda vedain tan nimparaiet ainemin. Orosai tan niakot avae avera pan neutin vaiem ne makan, ion a tan maka tan karin tam pura paun tunan tan nangaken taka poamit. Taka poim tan, niakot ne nanga pep pairait manan, tutu raraie eram nimparaiet kiki paraiet. <hesitation> Apan namba puanin natin o puara mit, omain tutoun deuara momoro mirowet, mamato pen o pen tan naira niopam. Nao apan dakarao rovan taironi owam mare pam ne nanga noven. Nangaan evan ne kupuru omain da, adeva a deke parum tata tan, tutu nimpam a diki paien tanait. <hesitation> na pom bisi bairet nia marian ai, ai niakot ai nanga kop ia, nanga pam tan matapo pomai na mara opam opam orandoin nanga. Manan, nanga teira maninda tauara kiki pai amunu tarai era tutu nimparai omain. Avere pan deuman dan nan oko parait, niakot oit tapum ais-s niakot um boria mangi nip parait niakot nimpa oit tu tan, apum ais nimpariet. Nanga kopia tan amait tan nimpa, nimpurai matan, matan o. Era oin tan ne niako paku oi airoan dikupan nimpa goigoiro num bararoin, matau matau marienum barit pep tan, apaum ais purapana mit eva top nanga apan tadiom maram pauremit na. Nanga tan nangakera wani tam pauremit nanga ausip pan, nangan tan, nagakera oira nimparoit tan oit. Ausi pan nio tatai manin isop ai romtan deuman, era toto nam tan ukuam manan, oit tan pep apum ais okorain itowan niokokore. Apan avere pan deuman dekerai utut tatai ravarin ran damo mamoire iturure marinan, ikoi kopanutei manan omain ausip panda pum ais okorai mit. Ostai nimpoit. <noise>